fjórða til sjöunda apríl brestur á allsherjar

fer fram hátíðin kannar mörkin milli dans tónlistar og

og gefur áhorfendum tækifæri á að upplifa fjölbreytileikann í íslenskum sviðslistum í þessu verki verki númer eitt og

tuttugu og fimm mínútna verk ekki heil plata heldur smáskífa þú kafar svolítið djúpt í dansinn ertu búin að komast að einhverri niðurstöðu í þessum rannsóknum maður getur horft á dans og hreyfingu frá svo mörgum sjónarhornum samt kemur einhver

skýrleiki á sama tíma af því að maður er búinn að fara í gegnum svo margt getur maður þetta sem sem ég vil segja núna já þetta er sem sagt

það tvö þúsund og sautján í Brussel og höfum síðan verið að sýna það víðsvegar um Evrópu og erum loksins í þessu verki erum

að skoða samband manns við umhverfi þetta var unnið út frá ákveðinni

við vildum að maðurinn væri ekki í forgrunni heldur er þetta mikið samspil sviðsmyndar tónlistar og

birtist landslag á sviðinu sem tekur breytingum gegnum verkið áhorfendur sitja inn á sviðinu þeir eru allt í kring og þeir fá að upplifa alls konar breytingar á umhverfinu í kring við erum

númer tvö við erum að nota fiðlur sem fyrsta element í okkar

við

að nota

við bjuggum bæði úti í svæðinu við vorum eitthvað að spjalla og

þetta var fullkomin blanda ég er sjálf dansari og danshöfundur tónskáld þannig að þetta small saman í

fólki það kvartar yfir því að skilja

ekki dansverk ég hvet þau bara til að mæta með öll skilningarvit opin og upplifa þetta er ekki verk til að skilja áhorfandi sem kemur á hátíðina fær bara tilfinningu fyrir flórunni í stað þess að fara

stakt verk sem stendur eitt og sér tilfinningu fyrir fjölbreytileikanum og dansinn er svo fólk er að gera svo rosalega ólíka hluti hér heima sem er hún lét græða skynjara í iljar sínar og finnur þannig fyrir öllum jarðskjálftum á jörðinni og tunglinu í rauntíma hún kynnti list sína fyrir gestum á Hönnunarmars og sýndi dæmi um svokallaða

á sviðinu þeir eru allt í